مرحبا اليوم لح احكي عا موضوع حا أحكي بالأحرى على شهر شهري المُفضّل الّي أنا بحبّو اللّي هوّ December الشّهر الّي أنا ولدت في، والشّهر الّي تزوّجت في، و والشّهر يلّي بيكون عيد زوجي في كمان، <hesitation> بي هيدا الشّهر متل ما ألتلكُن أنا ولِدِت أنا كتير بحب هالشّهر لأنّو <hesitation> بيتضمّن كتير أصص وزكريات حلوة بالنّسبة لألي، بي هيدا النهار <hesitation> مين منّا ما بي حب الكادويات بي هيدا الشّهر أنا بيجيني كادويات كتير لأنّو عيد ميلادي بيجيني كادويات من جوزي من عيلتي وبعيد زواجنا كمان بهدي جوزي وجوزي بيهديني كادويات، و بهدي جوزي وبعبّر عن حبّي لا جوزي من خلال هيدا الشّهر إنّو أنا بي هيدا النهار بي عيد ميلادو <hesitation> بئدّملو هديّة منتئرّب من بعض أكتر وهيدا الشّي كتير بي فرّحني، وشهر December هيك بتحسّي آخر شهر بالسّنة <hesitation> بحسّو مُميّز كمان من ناحية إنّو آخر ش آخر نهار بالسّنة، آخر شهر بالسّنة <hesitation> هيكي ب- بيكون عم نختُم في سنة وعم نستقبل سنة جديدة من بعدا هيدا الشّي بيعنيلي كتير، و <hesitation> بي هيدا هيك بي هيدا الشّهر بحس بالأمل والتّفاؤل كتير كتير بحس حالي أنا مبسوطة كتير في هالشّهر <hesitation> بحس حالي إنّو بستئبل كل شي بكون هيدا الشّهر كتير في حب وعطاء وتئرُّب من كتير عالم وهيدا الشّي كتير بي فرّحني هيدا الشّهر عنجد.